ส่วนโตข้อยโตเลือกเป็นเปิดบัญชีประเภทฝากธรรมดา ออมทรัพย์

กะเคยปิด เพราะว่าบ่อยากกะธนาคารนั้นแล้ว

สำหรับส่วนโตข้อยข้อยโตโตว่าบ่ยาก

ส่วนใหญ่ที่ใซ้ใซ้สิเป็นโอนทางโทรศัพท์ ทางแอปธนาคารนี่แหละ

ส่วนโตข้อย ข้อยโตสิไปแนะนำธนาคารกสิกร เพราะว่าโอนง่ายแล้วโตรู้สึกว่าแอปเสถียร

คิดว่าสำคัญหลายอยู่นะ เพราะว่าส่วนโตถ้าพกแต่เงินสดซื่อซื่อโตบ่ไหว แล้วโตการฝากธนาคารโตเฮ็ดให้ได้ดอกเบี้ยพร้อม

ข้อยคิดว่าสามเดือนเทื่อหนึ่งกะดี

กะประมาณสองร้อยสามร้อยไปฮอดพันหนึ่ง

ส่วนใหญ่ข้อยมักฝากนำตู้ฝากเงินเพราะว่าง่ายแล้วกะสะดวกดี

เหตุผลหลักหลักของข้อยกะคือ เปลี่ยนจากเงินสดมาเป็นเงินในธนาคาร หรือว่าเงินโอน

ข้อยกะคิดว่าสะดวกดี เพราะว่าบ่ต้องเข้าไปธนาคารสาขาใหญ่

กะสะดวกสบาย หลายกว่าแต่ก่อนหลาย

กะเลือกความเสถียรของแอพและกะความปลอดภัย ว่าธนาคารจะขายข้อมูลของกะให้กับผู้อื่นบ่

ส่วนโตข้อย ข้อยสิเอาเงินไปฝากในธนาคารดีกว่า เพราะว่าโตสิได้ดอกเบี้ยพร้อม

ข้อยคิดว่าปลอดภัย เพราะว่าถ้าเงินเสียมาอีหลีจั่งใดเขากะต้องรับผิดชอบเงินนั้นของกะ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

ถอนบ่ค่อยดู๋ปานใด เพราะว่ามักใซ้เงินแบบโอนมากกว่า

ถอนเทื่อละประมาณร้อยหนึ่งฮอดสามร้อยส่วนใหญ่กะสิเอาไปซื้อของในตลาด ที่แม่ค้าพ่อค้าเพิ่นบ่ได้รับสแกนหรือเงินโอน

กะเอามาซื้อ บางทีร้านเขาเจ้ากะบ่ได้รับเงินโอนหรือว่าบ่มี เอ่อ ให้สแกน QR code กะต้องกะเงินสด

เคยซื้อ แต่ว่าส่วนใหญ่กะสิกะเงินโอนมากกว่า

ข้อยว่ากะปลอดภัยในระดับหนึ่ง แต่ว่าแค่กะต้องระวังว่ามีคนอยู่ข้างหลังกะบ่ หรือว่า เขาจำรหัสบัตร ATM กะบ่

ข้อยกะรู้สึกว่ามันสะดวกแล้วกะง่ายดี แต่ว่ากะ จริงจริงกะบ่ค่อยมั่นใจปานใด แต่ว่ากะบ่เป็นหยัง

อาจจะต้องท่าก่อนแล้วกะคิดว่าต้องรอเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อมา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

ข้อยคิดว่าอาจสิ ลด ลดลงไปหลายเพราะว่าบางคนบ่มีเงินสดถ้าร้านนั้นบ่รับเงินโอนเขากะอาจจะบ่ซื้อเลยกะได้

ถ้ามีคนโทรมา หรือว่าให้ไปเฮ็ดธุรกรรมการเงินโดยบ่แม่นธนาคารติดต่อมาโดยตรง กะบ่ควรให้ข้อมูล หรือว่าเฮ็ดตามเขา

ส่วนโตข้อย ข้อยเลือกความปลอดภัยหลายกว่าแล้วโตสำคัญกว่าความสะดวกสบาย

กะเคยกะยืนยันกะตน แล้วกะเคยโอนเงินผ่านตู้กะมี

ส่วนโตข้อยข้อยคิดว่าค่ารักษาบัญชีโตสมเหตุสมผลอยู่

ข้อดีกะคืออาจจะบ่มีดอกเบี้ยเหมือนกับการไปกู้ธนาคาร

ข้อเสียข้อยคิดว่าอาจจะเฮ็ดให้ความสำคัญที่เฮาเป็นญาติพี่น้องกันบ่ค่อยดี ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบ่ยอมคืนเงิน หรือว่าบ่เฮ็ดตามสัญญา

กะสิบอกว่าสิพยายามหาเงินมาจ่ายให้ได้เร็วที่สุด

ส่วนโตข้อย ข้อยโตคิดว่าบ่เห็นด้วย ถ้าเป็นเงินที่จะต้องเฮ็ดบุญแล้วได้บุญกลับมาโตควรที่จะเป็นเงินที่บ่แม่นเงินยืมมา

คิดว่ากะเห็นด้วย ถ้าเป็นคนที่ต้องการอยากจะคืนเงินอยู่แล้ว กะสิเฮ็ดให้กะมีความรับผิดชอบมากขึ้น ในการที่จะเก็บเงินคืนให้กับเจ้าหนี้

ส่วนโตข้อยโตคิดว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง เพราะว่าหลายคนโตกู้เงินเพื่อที่จะมาเฮ็ดโตเฮ็ดนา แล้วโตเพื่อที่จะเฮ็ดให้เจ้าของได้มีอาชีพที่ดี

กะเคยลงทุน เพราะว่าอยากจะลองเบิ่ง

คิดว่ากะคาดหวังสำหรับผลตอบแทน หรือผลกำไรที่จะได้รับกลับคืนมา

ข้อยคิดว่าน่าจะลงทุนไปกับการเฮ็ดไฮ่ เฮ็ดนา เฮ็ดสวน มากที่สุด

ข้อยกะเห็นด้วย ถ้ากะมีความรู้ในการลงทุน แล้วกะมีประสบการณ์ในการลงทุนกะสิกะให้การเงินนั้นมั่นคงขึ้น

กะต้องการอยากจะเห็นผลตอบรับที่เร็วแล้วกะบ่ขาดทุน

คิดว่าลงทุนกับอิหยังกะได้ แต่ว่ากะต้องศึกษาตลาดดีดี แล้วกะค้นคว้าหาข้อมูลในการที่จะลงทุนนั้นดีดี

ข้อยคิดว่ากะแล้วแต่คนแต่ส่วนกะข้อยข้อยกะอยากได้การลงทุนที่ได้เงินเร็วมากกว่า เพราะว่าข้อยกะยังอายุน้อย

ข้อยคิดว่ากะดีทั้งสอง เพราะว่าทั้งที่ดินแล้วกะทองคำมีแนวโน้มที่จะราคาแพงขึ้นเรื่อยเรื่อยในอนาคต

สำคัญที่สุดกะคือว่ากะสามารถรับความเสี่ยงได้หลายขนาดใด เพราะว่าสิ่งนี้กะสิอาจกระทบจิตใจกะในอนาคต

คิดว่ากะหาได้ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะเป็นข่าวสารต่างต่าง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

คิดว่ากะเห็นด้วย เพราะว่าทุกอย่างกะขึ้นอยู่กับความพยายามของกะ

ส่วนโตข้อยคิดว่าบ่ได้ทุกอย่าง เพราะว่าการลงทุนบางอย่างโตบ่แม่นการลงทุนสำหรับระยะยาว หรือว่าสำหรับการสร้างมรดกเพื่อสืบต่อ

บ่สะอาดแล้ว เพราะว่ามีแต่ขยะแล้วกะเป็นน้ำเสีย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

กะอยากเลี้ยงสัตว์อยากเลี้ยงหมาเพราะว่ารู้สึกว่าเล่นกับหมาแล้วกะรู้สึกผ่อนคลายดี

กะรู้สึกว่าลดลงไปหลาย เพราะว่าส่วนหนึ่งกะน่าจะเกิดจากการที่คนจับเอาไปกิน

อยากเป็นนก เพราะว่ามันบินได้แล้วกะได้เบิ่งวิวข้างล่างเป็นตางาม

กะบ่เห็นด้วยในการที่ล่าสัตว์ป่า

กะคิดว่าบ่ส่งผลปานใด เพราะว่าสัตว์กะงานกะส่วนสัตว์กะงาน

คิดว่าบ่มี เพราะว่าสัตว์ทุกชนิด น่าจะมีหน้าที่ในการรักษาระบบนิเวศของธรรมชาติในโลกนี้

ข้อยบ่มักขี้เข็บหรือว่าตะขาบ เพราะว่าขามันหลายแล้วกะขนคิงลุก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

สำหรับข้อย ข้อยกะสิกะถุงผ้าแล้วกะลดการกะพลาสติก แก้วน้ำ หรือว่า ถุงพลาสติก

คิดว่าส่งผลต่อชีวิตหลายแฮง เพราะว่าถ้าสิ่งแวดล้อมบ่ดี หรือว่ามีมลพิษทางอากาศแฮงอยู่ยาก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

กะอยากให้สิ่งแวดล้อมดี บ่มีฝุ่นบ่มีหยัง อากาศสดชื่นปลอดโปร่ง

คิดว่าเป็นขี้ไก่เดียน หลายคนอาจจะบ่ค่อยมักขี้ไก่เดียน เพราะว่ามันดูขยะแขยง แต่ว่าขี้ไก่เดียนเดียนเดียนหลายในเรื่องการรักษาดิน หรือว่าเฮ็ดให้ดิน เอ่อ เป็นดินที่มีประโยชน์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

คิดว่ากะควรที่จะรักษาไว้ เพราะว่ามันเป็นฮีตเป็นแนวตั้งแต่ เอ่อ บรรพบุรุษเพิ่นกะเฮ็ดมา

ข้อยกะรู้สึกว่าบ่ค่อยมีคนรุ่นใหม่ที่จะสนใจประเพณีเก่าเก่าแล้ว แม้แต่การเว้าอีสานกะตาม บางครอบครัวบางคนกะบ่ได้สอนให้ลูกเว้าอีสาน

ข้อยคิดว่ากะน่าจะเป็นงานบุญต่างต่างที่จัดขึ้น

กะคิดว่าแตกต่าง เพราะว่าแต่ละภาคกะสิมีประเพณีที่แตกต่างกันอยู่แล้ว

คิดว่ากะน่าจะเตรียมเฮ็ดบั้งไฟ

กะไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วกะสรงน้ำพระ

กะเป็นบุญใหญ่แล้วกะเป็นบุญประจำปี

กะสิเป็นข้าวเหนียวกับย่างกะแห้ง

ส่วนโตข้อยโตคิดว่าโตเป็นอีกอาชีพหนึ่งในการเลี้ยงดูเจ้าของ ของคนอีสานสมัยก่อน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

สมัยแต่กี้กะสิเป็นตีแผ่นไม้ แล้วกะกะใบตาลแอ้มกะ

กะคิดว่าธรรมชาติกะกะให้คนอีสานได้มีอาหาร ได้มีแนวอยู่แนวกินหลาย

สำหรับส่วนโตข้อยข้อยบ่ได้โตเรื่องพญานาค

กะส่วนใหญ่เกือบทุกคนที่เป็นคนอีสาน กะสิกะเรื่องโชค เรื่องลาง เพราะว่าค่อนข้างมีผลกระทบในการกะชีวิตหลาย

ที่ข้อยเข้าใจมากะคือกะสิมีคนเล่นของคาถาหนึ่งแล้วกะถือรักษาบ่ได้กะเลยเป็นปอบ

ส่วนโตข้อย ข้อยมักแคน เพราะว่าเวลาเป่าแคนแล้ว รู้สึกคิดฮอดโต คิดฮอดนา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

ส่วนโตข้อย ข้อยโตรู้สึกว่าเวลาได้ยินเสียงโหวดแล้วโตรู้สึกเศร้า รู้สึกโศก โศกจักหน่อย

มักไป เพราะว่าเวลางานบุญเพิ่นกะสิมีหมอลำ มักไปเบิ่งหมอลำ

มักไป เพราะว่ากะได้ไปเล่นนำหมู่นำพวก

ข้อยมักเรียนภาษาไทย เพราะว่าส่วนโตข้อย เวลาเรียนภาษาไทยแล้วโตสอบ ได้คะแนนหลายกว่าหมู่

กะสิเป็นเฮ็ดกะ เฮ็ดนา เฮ็ดนาข้าว เฮ็ดกะมัน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

กะอาจสิยากจักหน่อยแต่ว่าถ้ากะพยายามกะคิดว่าบ่ได้ยากเกินความสามารถของกะ

มันง่ายตรงที่เฮาอยากจะเริ่มยามใดเฮาได้ แต่ว่าเฮาสิยากตรงที่เฮาต้องมีระเบียบวินัยในเจ้าของ เพราะว่าบ่มีคุณครูคอยมาคุมเฮา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

ส่วนโตข้อย ข้อยอยากโตวิชาชีพเกี่ยวกับโตบ่ว่าจะเป็นโตยนต์หรือว่าโตซ่อมนั่นซ่อมนี่ เพราะว่าเวลาอิหยังในโตพังโตสิสามารถซ่อมได้โดยบ่เสียเงิน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

กะสิมักไปเล่นนำหมู่ หรือว่าอาจจะไปเล่นเต้นยาง หรือว่าไปเล่นกีฬาไปตีวอลเลย์

ข้อยคิดว่ากะสำคัญทั้งสองแบบ แต่ว่าถ้าการกะกะโดยการลงมือเฮ็ดอีหลีกะดีกว่า เพราะกะกะสิได้ประสบการณ์

ตอนข้อยเป็นเด็กน้อยข้อยกะอยากเฮ็ดอาชีพแอร์โฮสเตสหรือว่าเป็นลูกเรือ เพราะว่าข้อยรู้สึกว่าได้แต่งกะงาม

ข้อยอยากจะไปเป็นแอร์ เพราะว่าอยากจะแต่งโตงามแล้วโตมักงานบริการ